La kú köö mý guíí e náá’ ra a jia’ re lí fó’ e re iáára míína, ajia0 re l’i fó’ e dsoora míína fi mý guii kieera re fáá’ra, la bii ‘ná’ úú’na la bii ‘ná’ ilki’ana ba, ki jöba re lí fó’ re iära mý guíí, ki a jia’ re lí fó’ e jyn dsira náá’ra my guii xiro köö my dxíra liira e re kuera fí o liira e náá’ra míína my guíí kieera, ajia0 re klí fó’ la bii ‘ná’ úúna la bii ‘ná’ i kiäna ba e my guíí kieera, kie jöba jyn dsira náá’ra, jöba dxó lɇ Kí xiro i xen jyn i kiäna ajia’ dxó lɇ míina mý guii kieera.